מני קא נשוף תלאמיז ממרכזינש קנבדל אלייאק, נסולהמ שי שואל גריב נדיר שי מסאבע סריע נגר ער סוטי ו לה נכי נקטה קנחליהום ישרקו מאשי יסמעו פקאט, נדיר לעב תעלימיה ונדכול שווייה דיאל אלחרקה, אתתעלים חאסקו אלחמאס מאשי אלרוטין אלתלאמיז אלא חס בלמתעה גאדי ייבקה מרכז ודימה קנחל וקט סגיר בש נסולהמ שנו בגעו יתחאלמו אליום.